Kan legit nadum le awwal marra fi hafla wa bador nilarraf beyya da awwal ke basallim le, kan sallam le basʼala hu min ayyi bikan ja min ayyi bikan wa shunu jaba lel bikan da, wa bagaddim le nafsi, bagul le ana kula summi fulan, wa jeet minal bikan al-kaza, wa jit finshanal hafla dibas walla kan aʼa jit le shuqul aʼakhar digo simit bel hafla di kan jit jai.